Ia, Peroa izen̈y tanàna efa sivilize efa ela ela reo fa maromaro koa fomba fomba fataon-dreo ao. Karà ataôny ny azoko onony zao resaky fi- tafy lamba fitafian-dreo izen̈y tradisiônely àby reo. Misy pasamama izen̈y koa izen̈y Karazan̈a finoanan-dreo finoana tan̈y tan̈y zay.